Eee! I aloha aradala avao ny fampiasa <hesitation> milona lafa hanao-lafa hiasa fe soasoa kokoa avao i milona fe mila olo avao hapandeha azy senga tsy ho very asa ny olombelo.